Naquiiꞌ ndyuaameiiⁿ ꞌnaⁿ na neiⁿncooꞌnquiu nnꞌaⁿ na ꞌoontꞌiaana oo na nlꞌana chaꞌ na nncwijndyaana ndoꞌ na nntjeiiꞌna ndaatmeiⁿꞌ quinquiooꞌ nnꞌaⁿ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ, quinquiooꞌ nnꞌaⁿ ta̱jndyooꞌ tsꞌoomtscaaꞌ, quiꞌooleinom nnꞌaⁿ naquiiꞌ nmeiiⁿ yuu na quitjomndye lꞌaantscwela na jndyeti quiteijdeiina, quiñꞌeeⁿna na quileinomna chaꞌ na nleitquiooꞌ ꞌñeeⁿ cjeeñeti naquiiꞌ nmeiiⁿ jeꞌ na quiwiꞌjndyaana ndoꞌ quitjeiiꞌna ndaatmeiⁿꞌ sa̱a̱ mati jeꞌ naquiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjomya quilꞌana tsꞌiaaⁿ na mati naquiiꞌ joonaꞌ quitjeiiꞌna ndaatmeiⁿꞌ, quilꞌana tsꞌiaaⁿ tsꞌiaaⁿjnda̱a̱, mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ ñequio teiꞌxcaa majoꞌti na cwitjeiiꞌna ndaatmeiⁿꞌ.